Lafaoro ndraiky edy, <hesitation> fampiasa amy courant zegny zare, de agnatiny aka zegny misy resistance de kaofa antsatokantegna amy courant zegny lafaoro igny, mamey zegny resistance igny de igny zegny no <hesitation> mahamasaky le raha andrahointegna agnatigny aka.